hófst í dag hlaupið fór af stað miklu fyrr en vísindamenn höfðu spáð

almannavarna hefur verið lýst yfir björgunarsveitir leituðu í dag fólks sem er á ferð á slóðum

nokkur fjöldi göngufólks og bílaumferð hefur verið á svæðinu hlaupinu fylgir

þúsundir Íslendinga eru á faraldsfæti um verslunarmannahelgina flestir fara á þjóðhátíð í eyjum og til Akureyrar Arion banki hagnaðist um rúma þrjá milljarða á öðrum ársfjórðungi en um sjö á sama tíma í fyrra til skoðunar er selja hlut bankans í Valitor og reyna á að selja verksmiðju United Silicon ungur maður með Downs heilkenni var skotinn til bana af lögreglu í Svíþjóð í fyrrinótt lögregla hélt að

væri vopnaður en hann var með

gott kvöld ríkislögreglustjóri hefur í samráði við

lögreglustjórann á Suðurlandi lýst yfir

almannavarna vegna jökulhlaups úr eystri

unnið er að rýmingu á svæðinu hingað er kominn Tómas Jóhannesson jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands eins og komið er þetta svipað og hlaupið tvö þúsund og fimmtán

hlaupið tvö þúsund og fimmtán

lögreglan á Suðurlandi þurfti að bregðast skjótt við þegar hlaupið hófst rétt fyrir klukkan þrjú í dag rétt fyrir klukkan þrjú í dag

það er einhver slatti af fólki

og fimmtán þarna heyrðum við viðtal við Svein Kristján

Arnljótsdóttir fréttamaður er á leiðinni að Skaftá hvernig hafa aðgerðir björgunarsveita gengið í dag er búið að rýma svæðið nei það er ekki

þriggja manna hóp í Sveinstind

er verið að flytja níu manna hóp

beðið um að koma sé

reyna að mynda það og ef það tekst þá munum við

Arion banki hagnaðist um liðlega þrjá milljarða á öðrum ársfjórðungi en rúma sjö á sama tíma í fyrra reyna á að selja verksmiðju United Silicon og til skoðunar er að selja hlut bankans í Valitor bankastjórinn segir að

leita verði leiða til að reka bankann með færra fólki á Íslandi og í Stokkhólmi í júní síðastliðnum og er það í fyrsta sinn frá hruni sem íslenskur banki er skráður á aðalmarkað hérlendis hagnaður annars fjórðungs var þrjú komma eitt

og arðsemi eigin fjár fimm komma níu prósent en hagnaðurinn var sjö komma eitt

á sama tíma í fyrra og arðsemi

eigin fjár þrettán prósent hagnaður á fyrri helmingi ársins var fimm milljarðar en var tíu

á fyrri hluta síðasta árs stjórn bankans leggur til að hluthöfum verði greiddir tíu milljarðar króna í arð Höskuldur Ólafsson bankastjóri segir bankann með mjög góða eiginfjárstöðu langt umfram það sem þarf fyrir starfsemina arður hafi ekki verið greiddur út áður

hafi safnast upp það er tími til kominn að létta á þeirri stöðu þá segir hann að tekið verði á kostnaði sem skiptist í nokkra þætti

gert hlutina með færra fólki og skilvirkara það eru til dæmis þessar stafrænu lausnir sem við erum að kynna sem hjálpa okkur í því

sem kunnugt er eignaðist bankinn verksmiðju United Silicon hún er bókfærð á

sex milljarða en kostnaður vegna hennar er mun hærri Höskuldur segir að reynt verði að selja verksmiðjuna á seinni hluta ársins Höskuldur segir það ekki skila bankanum neinum arði ennþá en það sé eðlilegt á meðan fjárfest sé í gríðarlegum vexti seinna á árinu að við við seljum hluta eða alla okkar stöðu í Valitor eða gerum það ekki þetta er svona strategísk umræða í bankanum eins og sakir standa alvarlegt umferðarslys varð austan við Landvegamót dag bifhjól og bíll rákust saman og var einn fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítala til aðhlynningar maðurinn var töluvert slasaður slysið varð laust eftir hádegið í dag og varð að loka Suðurlandsveginum á meðan rannsókn slyssins stóð yfir umferð var beint þúsundir Íslendinga eru á faraldsfæti og

víða þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fer vel af stað og þúsundir flykktust þangað í dag það hafa skipst á

semjum lag saman þú ert mögulega að syngja í síðasta skipti á þjóðhátíð þið ætlið að gefa mér

já það verður grienilega mikið fjör í dalnum í kvöld sem eru búnir að vinna hörðum höndum

mjög spennt að fara byrja þessa þjóðhátíð tvö þúsund og átján

vonum bara að þetta veður fari bara

fyrir vestan og hér í eyjum já

eru mörg lið mætt til keppni

þetta verður frábært í ár erum með

er einnig raunin á Akureyri þar

tvær hátíðir ein með öllu og Íslensku

hér eru tveir af tónlistarmönnum helgarinnar

að taka hérna fyrir norðan um Versló að slá í lag að lokum tveir

tveir hafa látist vegna hitabylgju á Spáni undanfarna daga

vegna mikils hita verður í gildi á Spáni og í Portúgal fram yfir helgi hitinn fór í fjörutíu og fjórar gráður á suðvesturhluta Spánar í dag rúmlega fertugur og sjötíu og átta ára gamall karlmaður sem var að vinna í garðinum sínum létust af völdum hitans búist var við að hitinn færi jafnvel yfir fjörutíu og átta gráður um helgina og að evrópskt hitamet síðan nítján hundruð sjötíu og sjö myndi falla en Veðurstofa Spánar hefur gefið það út að ólíklegt sé að svo verði

Portúgal var hitinn enn meiri eða fjörutíu og fimm gráður þar er mikill viðbúnaður vegna hættu á gróðureldum og stranglega bannað að grilla úti við nú síðdegis var þorp í í suðurhluta Portúgal rýmt eftir að þar kviknuðu í fjalllendi slökkvistarf gengur vel hæsti hiti sem mælst hefur í Portúgal eru fjörutíu og sjö komma þrjár

gráður árið tvö þúsund og þrjú búist er við að hitinn verði allt að fjörutíu og sjö gráður á morgun í hitinn teygir sig líka til Norðurlandanna þrátt fyrir að hans gæti ekki hér á landi fylki og í Finnmörku í Noregi var hitamet slegið í gær bæði mannfólk og dýr þurftu því að kæla sig og vöruðu yfirvöld ökumenn við því að hreindýr gætu leitað í

til að kæla sig þetta dýr ákvað hins vegar að kæla sig í sjónum utan við lögreglan í Stokkhólmi skaut til bana mann með Downs heilkenni í fyrrinótt lögregla hélt að hann væri vopnaður og hætta stafaði af honum vopnið sem hann var með reyndist

maðurinn hét og hvarf frá heimili sínu nokkrum klukkustundum áður en hann var skotinn fjölskylda lét lýsa eftir honum lögregla skaut hann þremur skotum í

Stokkhólms móðir hans segir í samtali við sænska fjölmiðla að málið sé óskiljanlegt enda hafi sonur hennar ekki gert flugu mein þroski hans hafi verið á við þroska þriggja ára barns og hann hafi átt í erfiðleikum með að tjá sig sérstakur saksóknari í Stokkhólmi rannsakar aðgerðir lögreglu í tilkynningu frá embættinu segir að ljóst sé að fleiri en einn lögregluþjónn hafi skotið á

Martin lundin vann árið tvö þúsund og sextán að skýrslu um byssunotkun innan lögreglunnar nokkuð er síðan yfirvöld í Svíþjóð beindu þeim tilmælum til lögreglu að sýna

sérstaka varkárni gagnvart fólki með þroskaskerðingu og andleg veikindi í skýrslunni frá tvö þúsund og sextán er einnig lagt til að lögregla fái slíka þjálfun en hún var ekki skot lögreglu þá er það veður þá

hófst í dag

almannavarna hefur verið lýst yfir björgunarsveitir leituðu í dag fólks

nokkur fjöldi göngufólks og bílaumferð hefur verið á svæðinu hlaupinu fylgir

þúsundir Íslendinga eru á faraldsfæti um verslunarmannahelgina flestir fara á þjóðhátíð í eyjum og til Akureyrar Arion banki hagnaðist um rúma þrjá milljarða á öðrum ársfjórðungi ársfjórðungi en um sjö á sama tíma í fyrra til skoðunar er selja hlut